Pues yulcameh, yulcameh cu cuali behxulotl, cuali piyutoh, cuali pitzontl, pero amo nihpia potzotl, ese pitzotl marrano, pero no tengo <laughs> tlen mule ca behxulotl, porque ocachi bielic behxulotl, nmacah pasta para ino comida.